जाड बिचा जाडति बचेकमारे हमरे मोटा कपडा पैंधती जेहके हम्रे ज्याकेट कहती । ज्याकेट तमाम मेरके रहतियाँ । जस्ते कि पातिर मेरके जाकेट। अइस्तहिं करके ठुल मेरके जाकेट आउ लेदरके ज्याकेट । अइस्तहिं करके वाटर प्रुफ या हवा प्रुफ जाकेट । अइस्तहिं करके उनी ज्याकेट आउर छाला ति बनल लेदर ज्याकेट । हम्मर शरिर ओहके जाडती बचाइक मारे हम्रे खास करके ज्याकेट पैंधती । यदि हम्रे ज्याकेट नाई पैंधब कहलेसे हम्मर शरिरमे ठण्डी पेले सिक्ता आउर हमके बिरामी सताइ सक्ता ।